Kum tagan ka dala tava da gir, dindara, mng zər cha-chakrama ha mataltəg na gir kwaɗah-kwadah kwadah taltəg nuh-nuh hirz na rətsgan ma agha diyar k tavagha a ɗiyars k dalannagha kubnut tarbəg bnuwan ma diyars kimdara a kɗars kinɗar ma kindras kids kim ɗar ma kut-kut-kut-kut mən ka ʒara zəhaha dala vakəya inma thrinu thinga thingəy thing nən ma thinu thinga ma mud ka ɗala mas thama magha na ɗata mas thinu thinga ma bagha tova tada ba nudar viɗan nuda may ɗalan umtaka da gra’a da ʒagha maləy ma matava, mau nəna thru thinga tahalkwah da gira tow kva da gira ɗalan aw wahənchiya zav ɗagana inda kwanəy tav bada girəna, da datanəna mazgha magha taɗala si ndakwəy atga siyim dəy ndara da gira, thinu thinga. A’a intagabi kwah mən ndakəy agha na ɗala zih da gyəy ndakəy ma taltag na grah da zih da maggiyah da izamalah dadəg dallan agha tan innag da siya mən ndakəy band kwahən thiruthing ma ba ɗally umtak dagan thinathing ndukwah gəya tar thab ɗala thatha’a maɓagavaɓag lay ma zər ya thatha gəlgah dəgvan tuk-tuk-tuk ma ɗagavadəgma sikinan ma thina thinga angha ba nuh-nuh-na nuha sikanan agha tgam, agha ʒagan lalan wah yau wa baz ɗala kəlfa ndakəy bandkwaha, d’ala gra bandkwaha ɗala muhsuhsa bandkwah, baɗum ba gaba day stav bada gir ma tavatəy umtaka, thaɓacha bandkwahan maba ɗala gargajəyan njza wur dadama vəh ma zəhu zig tuun thakadur bi karfi təhsa lukti njzak njzag waya sarasig mathal ka takwa thrim tar bandkwah ɗala tha tha ɗala indarra, dala tava, baɗum say ba dəyindara thinathinga fəlc bag babar kam tasak mdriyan. Ba taaru ki madariya matasatasgma kumadariya pilaru kifa ciye ma buleru bilga ki faciya kibacakana dusin magulall gul dusin ma ma gullal gul dusinma kibici kana fudida masha makuda hit kudgma kudeh-kudah methy shiga agaf mamvakayi to barda kimadariya cidan badkaha rahadarah ma kutaru kut kut kub-kub kubgan ma sawama kahpiya amadarin ma kidan diga zira wura suu dida miʒadʒigila yuwe wura kal ning girbul fivana barvara kana ma barvana barga kaba yawa bandhala kwaha thaba iidarin daki badkah ba adginan muda mabagav bagma wamin ki mulgaru mulga ye iidaraha dala shiya ya dagira ya dala shiya dala tava dala ghiva gabadaya ting bankwaha. Ma ghayar kam umtak banən ɗala tavən thina va thing tagan dachi kuwar gavaru makuwa hɓuu dadan yakarəndara, yakara hiya məng yakara gra, bad halla grən ma ndirgan nagir kim kin kiyakaran məng yakara madariya məng yakara hupi kwan tasvaba nan aju ba gwazama ba tasatasan a bardana amma mal taba daga madari daga madari wa dada marha məng sir sukuraha a ɗiyəma kumd satha ghubargam da wura ɗiya mam nuda dir dama vakay thayva sukwra ba̱tsvit mam ku kwar kud mathala kum ghulvah ma ba laha udd mathala zəl bad vagyar ma pəlwa man fəgan ma guda kn dəgət dədam vakay bəjzvək kyabud buuwa ka man thayva sukur madada kwa may sukur ma ɗivday dam vakay ma diyam vum ɗayga dədama vakay ma wisvanta njzən sukur wura kwa məng njzɗana suga ka sukura kumaya dəbad ghiran dəyda gata mam matghala masadasigma bajzav ajizu dama yakara, dama ɓulngwa.